<hesitation> eseete eseete tiziku a- a- bwangye nimbaasa kuhe e tuzeete embaju ibiri, nimbaasa nimbaasa kugira nti orubaju rumwe niruba eseete nizigura amashemererwa, orubaju orundi tizikugura ki amashemererwa <hesitation> ningira nti orubaju orw’okubanza kangyende n’orurikugira nti tizikaabaasa kugura amashemererwa <hesitation> akuba noobaasa kuba oine esente zaawe konka ah’okugira a- ah’okuhika kugira obwingi bw'esente nibyo nooshanga aribwo busi obusingye bwija bwakuburira akuba k'abantu kubakumanya ngu oine esente, oshanga waaraara I mean waatandika kutambura ori aha bunkenke kugira ngu abantu baakwija baanyite batware esente zangye, abantu baakwija Bandoge batware ebintu byagye, batware eby’obugiiga bwangye <hesitation> mbwenu <hesitation> n’ekyo nindeeba nti naaba yade nooba oine eseete, amashemeregwa nigaba gatariho, <hesitation> side endijio, orubaju orundi ogw'okugira ngu nooba oshemeriigwe esente nizi a- a- esente ahi zikureetera amashemererwa n’aha ahaakuba waaba nooyetenga ekintu nookyehisyaho omu bwire otiine kubanza waategana ninga waateganisibwa <hesitation> kandi ekindi eseete nizikureetera abanywani, abanywani kubakureeba oine sente bakuhikiirira bakuhika hiihi, buri shaaha benda ngu ba- baabe bari niiwe kugira ngu mukaashemererwa, ningira omu rye omungyero ezo, ningira eseete nizikureetera amashemererwa.